E yen cumcuyjʉ cuando tumʉ ee familia ʉgmaŋpa hʉy jejwʉy ʉ ca pecam jate ca aputzamʉ tʉgay tejiajwa tejiajwʉ como base respetu chʉshi way tʉgay way jatʉŋ jeeŋ cay mama jeeŋ aunque capʉ tiempu yamʉ itʉ tantu anmaytʉg y aŋmayʉye tʉgay capʉ tʉgay hʉy tzʉcsucʉ cay jejcuy tʉk chʉcsucʉ ca jatʉŋ, ca mama hʉy aŋitsucʉ cuidadu ʉnde jutʉ tzagʉmpa ca jatʉŋ, ca mama y ca tzʉshi way tʉgay ca jate y ca yʉmʉ tejiajwʉ nete diferente cay cay tʉgʉjpap yʉte tʉgay maŋpachi hʉy nʉmjayshucʉ ca jate tʉgay hʉy cay tʉgʉsucpapʉ cap tumʉ tzʉqui Cay camisa cay caŋca yeg tʉwan nen nʉmjaymuspa cap tumʉ tzʉqui pitzaŋ cap maŋ pachi y ca yʉmaytʉgay yʉte cap este <hesitation> ca pecam jate ney ca ʉcʉtzamʉ tʉgay hʉy jʉjchʉcsucʉ cay yʉte tʉgay cap pitsucʉ hʉy chʉcsucʉ cay yʉte tʉgay como cuidadu de cay jeja ca jatʉŋ, ca mama hʉy tzamacʉtucsucʉ cay tzʉshi tʉgay ca hʉy chʉshi way tʉgay lo que hʉy chʉcsucpa lo que way chʉcsucʉ cay respetu de cay tiu tʉgay jeeŋ, cay tia tʉgay jeeŋ, shi tejiajwʉ ya hʉy ʉllatʉgay jeeŋ, hʉy capay tʉgay, jeeŋ todo cap ca ca forma de dey jeja cap tejiajwʉ como de cay respetu capʉ tʉgay ʉyje y todo cap <hesitation> jejcuy yei wa tantu ca'sa pero teji donde jutʉ ca jatʉŋ mʉŋpa, jutʉ ca chʉshi way tʉgay mʉŋpa ca jate tʉgay, ca yʉmay tʉgay Ca pecam jate ca muutʉk itʉ cap este petz'tʉk hʉy nesucʉ ca tʉk, aunque pobre jesuco pero hʉy chʉcsucʉ cay jeja tumʉ forma en que capʉtʉgay hʉy isucʉ correctu yeg ya cap ca forma como que teji ajwʉ cierta ciertus cambiu tʉwan nʉmjaypa porque ya yeg ca tʉk tʉgay ya ya tʉk de material y yʉte tʉgay ya nete tʉwan tʉwan tʉgʉjpaam ya tʉwan pachi tʉwan maŋpachi ya ya diferente pero <hesitation> todavia tʉwn aŋitpa cap ca respetu cap ca detalle de ca yʉmaytʉgay teji hʉy yʉte ca jate tʉgay teji hʉy yʉte y ca yʉmaytʉgay cay cay cay hʉy way siempre hʉy aŋitsucʉ pʉjiŋ ca way ca jate tʉgay tiene que hʉy yagjusucʉ cay way y shi teji este cap ca detalle tʉgay cap minjʉjnajwʉ y yeg tʉwan chʉcpanam nete ca'sa Porque wa nʉmʉ que ca jate tʉgay hʉy way hʉy yag pʉjʉyʉ y ca yʉmʉ tʉgay hʉy yagtucʉ teji nete teji nete pero ca mayoria tʉwan cuidachʉcpa cap ca detalle y este teji respetu ca jate tʉgay en que ca familia ca yʉmaytʉgay familia ca <hesitation> jatʉŋ, ca mama tey respetu y tʉwan ca'sa pues minjʉjnajwaam e yen cumcuyjʉ teji sʉŋ tʉwan nʉmjaypa yeg tʉmeam yʉ pascua tʉwan nʉmjaypa pascua yʉ este venticuatro como tʉwan ya tʉwan yechaam ca ni dios'masaŋ mo tiuscʉtʉya que yechʉ yey tzame ye tʉwan cumcuyjʉ tʉwan balla chʉcjayʉ ca ni jatʉŋ hʉy tzame ni jatʉŋ masaŋ hʉy tzame can tʉwan mejʉlle entʉ tʉwan como como ya conocedor de ca wʉjʉ tzame para tʉwan tʉwan aŋcugajpa tʉwan aŋcugajpa como ya como hermandad jate, yʉmʉ Unetʉgay, mansebutʉgay, tzamchʉne tʉgay, tʉwan aŋcugajpa y tʉwan ispa tiʉ tʉwan tzʉcʉtʉpa para capʉ sʉŋ para tʉwan sʉŋ entʉ ca venticuatero de diciembre tʉwan jʉjchʉcpa atol ee tʉwan jʉjchʉcpa ca chuculate, tʉwan jʉjchʉcpa pan y ca'sa tʉwan yacʉtucpa da venticuatro, ca treinta y uno tʉwan aŋcugji tejiajpa nete y tʉwan tʉwan jʉjchʉcpa nete tʉwan wacas yacajpa minsucpa tʉwan como conocedor de ca wʉjʉ tzame y minsucpa nete ca tʉwan an tʉgay que wa teji que yampa tejiasucʉ tʉwan jeeŋ como conocedor de ca wʉjʉ tzame de ca ni jtʉŋ masaŋ hʉy tzame de ca ni megʉye hʉy tzame aŋcugasucpa, yechsucpa aŋciugji tejiajpa tʉwan tʉwan cʉsʉypa, tʉwan cultu chʉcpa tzuji tʉwan aŋcugji tejiajpa tʉwan pʉctzʉmpa ca jʉme amintʉ, tʉwan Yacʉtucpa tʉwan tʉn aŋcugji cap ca sʉŋ tʉgay tʉwan tzʉcpa yʉji como como hermandad teji nete tʉwan sʉŋ que tʉwan nʉmjaypa confraternidad y cap tʉwan tzʉcpa a ciertʉ cada mactazaŋ sepe tʉwan tzʉcpa ca tʉwan confraternida minsucpa eyabjʉgayca ni aŋ tʉgay de diferente iglesia tʉgay aŋcugasucpa caji tʉwan wanpa teji ca predicador y tʉwan tejiajpa ancugji como hermandad teji nete tʉwan tʉwan ya como como cumcuy ca cumcuy que yampa yechsucʉ conocimientu de ca verda de ca ni jatʉŋ hʉy tzame de ca ni megʉye hʉy tzame teji nete cay sʉŋ tʉgay seis de eneru teji ca ca este febreru nete hʉy sʉŋ carnabal y este teji nete ca agosto como cap yampa yechsucʉ ca conocimientu de ca verdad entonces pe cap Sʉŋ de ca cumcuy ca pecam jate cap todo yagui wa tzagʉmʉ tʉkjʉ itʉ uŋcugasucpa porque cap cumcuy hʉy sʉŋ ca'sa teji ajwʉ itʉ hasta que minʉ ca ni jatʉŋ hʉy tzame ya tʉwan yʉga pʉgʉyʉ y capʉ tʉgay tzagʉmsucʉ capʉ cay sʉŋjʉ yeg hʉy tzʉcsucpanam wa tantu ca tʉwan an tʉgay de ca cumcuy hʉy tzʉcʉ shinʉ ya minsucpaam ellajʉpʉtʉgay y hʉy tzʉcsucpa ca sʉŋ ca'sa tʉwan minam tʉwan tzʉcʉ ca ca tʉwan sʉŋ ca pecam jate cuando ca ca este pʉtzucpa ca yʉmaytʉgay cuando ca este tʉwan tzʉcpa cuando ca este semana santa semana mayor ca pecam jate cap este pʉtzucpa ca yʉmaytʉgay y cap ca uqui ucʉtajpa capʉ tiempu itʉ yeg tʉwan como como conocedor de ca ni jatʉŋ hʉy tzame tʉwan nete aŋcugajpa ca ultimu Domingu de cap cap ca celebracion tʉwan tʉwan tempranu tʉgʉypa templu y caji tʉwan jʉjchʉcpa nete tʉwan uqui atol, chuculate y pan y ca'sa tʉwan yacʉtucpa ca tʉwan sʉŋ tʉwan tʉwan como como hermandad te jʉstʉcʉjʉ hʉy tzʉcsucpa hʉy sʉŋ y por yei hʉyt tzʉcsucpa teji hʉy respetu tey respetu y y hʉy tzʉcsucpa cay sʉŋ tʉgay capʉ tʉgay